زه په میاشت کې شاوخوا درې ځله د خوړو لپاره بهر ځم. دا کیدای سي له کورنۍ یا ملګرو سره وي. اکثره وخت هوټل یا کافي شاپ ته ځو. هر ځل شاوخوا درې سوه تر پنځه سوه افغانۍ مصرفېږي. که ځانګړی ځای وي، دا مصرف زیاتېږي. زه هڅه کوم چې سالم خواړه انتخاب کړم. کله کله پیزا یا برګر هم خورو. دا خوړنه د تفریح برخه هم ده